Kja̱x kja̱xin ntihi chjaséni na chóndaha jinta ixi tsókuin tsókuinká ri inta xi̱kihi jnko nta̱ noma kja̱xin ndoe̱ni na chónta ixi nchexroyékuani ri jinta xi̱kini noma ri chjaséni ntihi la koha lavadora koha lavanderia para tsókjue̱xichoni ti ika tókjiṭa̱ a méxra̱ jína ri cuando ri tꞌatsínka ri jinta ri ndoe̱choni cuanro iti la tsi̱kia̱choni kjo tsichexroyechoni kixin cuando ri ó tso̱ tsoṭsjé ri kéchoni kjiṭa̱ la ó its itsj̱e̱choni itsjichoni tsíkakjachoni jnko xrochren lócho na jnko xrochren xroa fóca̱ la ndá tsji̱kaochoni na ndá tsje̱nchoni ri tsje̱han ri tsj tsje̱choni ka color na con xrochren xroa con xrochren xroa ó tsje̱xin choni inn kjonta tsjankíani nta con ti ikjo tsji̱kiṭexini ri inta ri ka kjiṭa̱ a tsinkákje̱ni tsoxre̱n ri ka a ri ka color a a̱ndá ri noxin ri ika tjóá ndá má kjiṭa na mé itsjini tienda la tsikakjani jnko cloro jintsi la ko na ko ri xrochren xroa ko xrochren lócho kixin tsji̱kao̱ni na. Tsi̱kiṭeni jintsí nta kja̱ ri kuíxikjanjin intsí nda̱jna ri camisa tjóá na mé tsjani intsí ri xrochren lócho la intsí cloro ko ntsí xrochren ndá tsóténkani tsjanini e misma̱ ri ka a tsjatꞌoni tsóténkani ta tsoṭjóá ri ika na ndá tsjaixini jinta na tsjaixini in inta tsoṭjóá ri ika na tsaxrehe ri xrochren na tsjixin tsaxrehe ri xrochren la tsi̱ki̱ni jnko cubeta la o̱ jnko lata jinta nko̱sinie lata tsi̱kiani jinta na ko tsi ri suavitel ri tjinakoni tso̱xraxé náxrjón ri kéni na tsi̱kia̱ni yaá tapa suavite tsi̱kiṭenkíni ri inta tjóé na ndá nti tsa ri ka kjuixin kuaxrehe ri xrochren na mé tsiakenkankíni ntaha na ndá tsixijan tse̱nka̱nkíni na tsakitsjenkíni ri ka na tsꞌótsjenkani na ndá sinchetséxini pinza tsasintoni tsoxáma ri ó tsjixin tsoxáma na ndá tsakjijini na tsjatꞌoni na na ó ti ó tjóá ri ó tsíxámá na. Na ó xi̱kahó kaín tsí ti ika xi̱kahó tsicheheni xika a̱ndá ri tjinkaoni itsje̱ni.